Laaʃtabo kal- la. Tel gare tare tawo go maʃima, kiliŋg mamətə museɲ maa. Tu moŋg tariɲa, tə moŋg tariɲeli tar kam tariɲa, larita uwoŋg kə maʃiman. Keleɲa maan tə tuude, turdeyaba. Tediya woo telen ɗa. Ay- yi garantiɲa, wadəlaamiɲ dana iɟe mbuyine. Iʃiɲa, ŋgar gag kow. Gag kaw, intaa. Iɟiɲ dana ti ndefe, woo kan garambuu ko. Ambude cice in ta. Tiʃiŋg koro koto ndeefe. Ndokam yaatə naɟaa samat, te iɟe aŋga, ɗak kama. Into oseɲ ŋgariden dog kene keyta. Te tena ayyi gara in turɟaan il- le kə mbuɟa, oombaɟire koomtə nek. Neg dee, neg dee də komti ilɟimoo.